Tame seɗirta huunde, seerda ko sewi ko e ɓuɗtini ko, waɗi ko gudde gudde. Jooni noon kala ko ɓuri ɓuttidde e gude ɗe, ɗum heddoto ko dow. Kala ko ɓuri sewde e gude ɗe, ɗum tello les. No woni ko sewi ko ara les, ɗum ɗaata, dow to wona ko ɓuri ɓuttidde ko.